Helado oyeapo vaera nese mbae ndive jaeko ipuereko iru mbaenunga iru vaereta ndie ñanaro reta ndie mbae ikuigue reta ndie ipuere oyeapo jokua ipise kavi yaetavino jokua iru mbae mbae reta ndie oyeayaeno mbaetƚ reve oyeporu jokua oyeporujevano arañavova